Legioma mahasolo hena de ôhatra zao angivy miaraka aminà petsey, de <hesitation> karakaraina tsara igny atao tsara fandrahoana anazy de efa masolo hena igny; ôhatra hoe angivy ampiresina amin'akondro akondro manta andrahona de efa masolo hena igny; maro be zany raha afaka ampiresina amin'ny angivy mahasolo hena.